A ebyanyegesya bini bikuwa ekyakukola n'omanya ekyakukola n'omala okumanya ekyakukola n'okiteka omu nkola n'ofuna kyokwendya n'osobola okuzwa omu bworo n'osobola okufunaku aka sente akakutwala abaana okwi somero ate n'okubba nga waliwo kyokoore ekyamuganyuro enkolagana eriwo nti abantu bakwiza ne bakwegeraku boona ne baaba ne bakola ebintu ne buboneka nti nyeenanyeena mu kitundu mu kuzwa oku sitepu wanu mu kwaba oku sitepu.

Aaa enkola za byanyegesya abaana abaana basoboire bona bona okuba nti bona bona bakuba omwinsomero nibaba nti bakusoma ntakumanya omugaso gwa kusoma ensonga lwaki bakusoma aaa ekyakabiri na babyeire bona okumanya omugaso gwa kusoma nibafaayo okuwa abaana ebikwetagisa leke basobole okusoma leke basobole okweya omu bworo

Aa ebirigiireku okukwatibwa abantu akasubba bingi naye ekikusooka aaa abamwe oluusi kunywa maizi agatali gasumbe aa n'okulya emmere etasaaniire aaa ekirugireku abantu abamwe abakusinga okulwala ebifubba n'empewo okkwingira empewo oluusi zikwingira abantu naddala abavuzi ba booda empewo zibaingira nekibarugiraku okufuna obufubba engeri gitukusobola okwetangiramu kukola bintu bini kunywa maizi gasumbe okutambula omumpewo niwesabika e sweeta oba oikaire ku piki mwona ni wesabika e sweeta empewo eyo ereme okutwingira deni n'okwaba omwirwaro ng'obwiire bucaali.

Aaa ebyanyegesya binjunireku nti okwikiirya okusobola oku okwikiirya ebintu byange nti nina ati ninawo kyenkwekooraku omulimu gwenkwekoora gwenkusobola kufunamu akasente aka kwebbesyawo nikyo nkusobola okutunda ni nfunaku akasente akakusasuula abaana bange fiizi njeena nimba nga nkusobola nkwaba omwirwaliro ni banjanjaba kwegamba ebyetaago nga nkusobola okubaicaaku lwa mulimu gwenetandikiirewo nka nje njenkai okuzwa mu byanyegesya ebyo bineegere.

Aaa kyenkulowooza oku nkola eyo eyakubiika empiiya okwakala oku mutimbagano tigyisabe kusai tigyisai kubanga ati mwingiremu abafere baingi abantu abakumanya e computer kubanga ne sente zamu nezikuba yedde oku Mobil money okwabanga nga bazikwiyireku abafere nibakufera nibazitwala nkankyimwei so nkulowooza nga enkola ya kumutimbagano eyo tigyisai be eibisirye abantu baigi abamwei bo nga abikireku aka sente kamwei okwekanga ngabakatwaire nabs nga ndowo kyafuniremu

Emmere gyensinga okwendya kaita nijo mmere gyensinga okwendya naye nga oireko ejo waliwo n'emmere egindi gyenyendya kubanga emmere gyendya mwogo aaa nyendya ebiata n'akawunga koona n'omuceere.

Aaa enkola ya byanyegesya eizire etumbuka oku kyalo kyange emyaka egyakaire olwa nsonga nti enaku zini kizibu muno okwaja omuntu atayina kyamaite oba takusobola kusoma na kuwandiika oku kyalo tibaliku, aa na ludi emabega abantu abaana abataabbanga omu masomero baabbanga yes baingi naye enaku zini okwaja ng'abaana boona booba abakusinga bali mu masomero nga bakusoma n'olwekyo kiii ridusingireku okubba nti abantu obutamanya omu bantu abantu bakumanya okusoma n'okuwandiika n'abaana okubakuumira omu masomero nibabba nga tibakwetaba omu bikolwa ebibbi bibbi nk'ebya kunywa enjaaye ebya kwibba oku kyalo ni babba nga ntaaru oku kyalo

Aahh ekka yange efukire kyakuroraku okuba nti ekutumbula ebyanyegesya kubanga nti abaana bona bona bali musomeero bakusoma okubba nti omwana akuluga ekka nga azwaire nkomwana wasomero bwalina okubba nga ali mu uniform nayaba okuisomero nga nebyetaago ebikwetagiisa okumwana okumuwa ekyakulya oba ebyakulya ebikwetagiisa okusomero kwegamba omwana nabanti akubba omusomero nasoma nga tali nasomanga waliwo beyali ataire omunda ate nabanga akusobola okwakala nti nabaana obutasoma bakanga munziira wakiri aikiire omusiniya eya kanai oba yona yona nayaba nasoma ekosi yona yona nabanga waliwo kyakusobola okwekoora nkaye ombwomi bwamwei.

Aa obuvunanyizibwa obwa banaddiini obukusinga aa kubaza na bantu, kubairya edi ewa kanca okuzwa omu bikolwa ebyaaa kalenzi kalogo n'abantu okubiteekamu esuubi nti buli kimwe okusobola okukikola newankubba nga ndoowo kintu kyoona kyoona kyolina n'okufuna okumanya nti okanca niye akukuuma n'ebyo ebintu ebya sitaani tebikuuma so abantu okubairyamu esuubi okwira edi okanca buli kimwe kikusiboka okubbaawo nga abakuramya o kanca byanjawulo buli kaseera aso ayongere okuttuwa obwoomi okubba nti tukkola byoona byoona birugeyo kusai.

Ee okutandika e bizinesi omukitundu kyamu kibba kisai naye ebiseera oluusi kisigikira ku mbeera za bantu ba mukitundu okyo mulimu omwe okutandika ebbiizineesi abamwe ni batandika empalana abamwe nibaizanga kwewola kwewola nga tibakkusasula nga kigendeerwa Kya kkunaga so kisigikira mbeera ya bantu n'endowooza y'abantu mu kitundu kyamu ekyo ng'okutandika e bbiizineesi naye nibabba abantu abanyakasai otandika ebbiizineesi n'ekulaakukulana nga bakwendesyangana omukitundu otandikamu e bbiizineesi okwendesyangana nikkubbaawo etambula.

Haa omusaiza emere gyakula okusai okumuyambaku akusobola okulya omucere kuba gukusobola okumuyanbaku okuba omwomi haaa akusobola okulya omwogo gwona gumugunaku okuba omwomi ate akusobola nokulya akaita kona kakusobola okumuyambaku okuba omwomi then awo n'oyongeryaku emere egyindi

Aa okwaba okwekeberesya omwirwaro kisigikira naye nga ebiseera ebisinga oyakalyawo emyezi isatu buli luzwanyuma lwa myezi isatu noyaba nibakkebera okubona ka noyemereire ate te nokuteeka omunkola ekyo abasawu kibakunyonyoire oluzwannyuma lwa kukebera okumanya embeera gyoyemereiremu osobole okubba n'obwomi obusai.

Aaa ebyanyegesya binjunire okwiccirya ebiruubirirwa byange nti buli omwe obbaawo nga olina okusoma okufuna ekyakkola nti nebwobba nga tofunire mulimu mu Gavumenti osobola okwetandikirawo omulimu ogwamu era n'otandikawo omulimu gwamu oyinza ogutandika omweka yamwe mweka yaamu abandi nibaiza nibakuroora ku boona nibairayo nibatandika okukola nka we n'okukola kwegamba nemusobola okubba nga nywena nywena omukitundu ekyo mukweicaaku mulina kyemukusobola okweicaaku ku ntandikwa.

Haaaa omukyala okufuna amatei ayinza okunya obugi bwa bikyoli nga bateremu amatei asobole okufuna amatei omukyala okufuna amatei okusobola okulya entula nadala eza kilagala ezo nazirya bazisumba nazirya nawuta asobola okufuna amatei olumwei ayinza nokuwutaku osupu wa bijanjalo yes nalya ebintu ebyo aba akusobola okufuna amatei omwana gakusobola okwonka nabambe mwomi

Hhhm amazima gali nti obuzibu bwo nabufunire obutali bumwei era obuzibu obwanjawulo nga nkoleserye entambula yabona.

A nti ebyanyegesya binjunire nti bimpa ekyakkola kubanga nobba nga oyabire kuliisya nibakuwa ekyakkola nti kini nico kirina okkolebwa era n'okisengeerya era oyaba okubona nga okutambula na mulembe nga tosigaire mabega.

Aaa ekintu kyensinga okwendya okulya kaita kubanga ko akaita kangu just kubatikira maizi ku kyoto nigesera nigamala okwesera notekamu obusei alai nogoya then kaba kali ready mu dakiika nka asatu kaba kayiire then nolya ekyo omukubi ogunyakasi gwoba wategekere